الدراجة لازم تكون حجمها مناسب لطولك، المقعد يكون في ارتفاع يخليك تلمس الأرض برجليك بكل سهولة، لازم تتأكد أن الإطارات مليانة هواء، والفرامل شغالة كويس، خليك اجلس على الدراجة ورجليك على الأرض وادفع نفسك بقدميك عشان تتحرك شوي شوي، التوازن أهم شي يخلي صاحبك يحاول يبقى مستقيم بدون ما يميل يمين أو يسار، لما يصير عنده توازن خليه يدوس على الدواسة ويبدأ دوران.